ʻAʻole nui nā meakanu ma koʻu hale no ka mea, ʻaʻole wau maikaʻi <laughs> ma ka mālama ʻana i nā meakanu. Eia naʻe loaʻa nō kekahi mau mea. Loaʻa hoʻokahi kumu ʻulu. Loaʻa hoʻokahi pū maiʻa. Loaʻa hoʻokahi kumu kukui. Loaʻa ʻelima <hesitation> kī. A loaʻa kekahi mau poho meakanu me ka palapalai a me ka lauaʻe.